<hesitation> Inxalche' in ti kin- inpol kinmächik in a' xalche' kintz'ik in a' b'a'ax kintz'ik tinpol ti u- u- uyantej <hesitation> o'oykij kintz'ik tinpol, kinmächik a'-a' xalche' kinmansik tin- tinpol ti tulakal <hesitation> ti uyantal intzo'otz jach ti unuku'-nu'kul, b'aylo' jach ma'lo' kinmentik in in- intzo'otzel jeb'ix ink'atij b'aylo' in- inxalche'tik inpol.